په انګلستان کی افټرنون ټی یو مشهوره دود دی چی خلک ماسپښین چای او خوږ شیان خوري. دوی د ملکې د زیږو د لمانځنی دود هم لری دوی په کرسمس کی کورونه ښایسته کوی او دکرسمس ښایسته درخته جوړوی دوی د فوتبال سره خاصه مینه لري او ډیري سیالۍ جوړیی په انګلستان کی خلکو ته نوبت نیول ډېر مهم دی او دا د ادب نښه ګڼل کیږي.